ווי אזוי צו מאכן זיכער אז רויע בלייבט גוט, מ'דארף מאכן זיכער וואשן די הענט פאר און נאכדעם, און נאכדעם צו אפטיילן געקאכטע און נישט געקאכטע עסן אז ס'זאל נישט פארשימלען איינע- מאכן נישט גוט איינע די אנדערע און עס אויפקאכן העכער ווי הונדערט פינף און פערציג דעגריס,